Si pensu a na furesta, mi veni in menti lu virdi, li arvuli e li migghiara di pianti prisenti. 'Un sulu a chissu, macari a li oceddi e a tutti l’armali ca ni la furesta ci vivinu. Iu associu la furesta a un postu unni chiovi spissu, e l’acqua manteni in vita e beddi virdi tutti li pianti ca ci sunnu. Pi li pirsuni viviri ni la furesta è difficili pi li tanti insetti ca muzzicanu ca ci sunnu, ma cuttuttu ni la Furesta Amazzonica, ci sunnu tanti tribù ca stannu ddà.